खास करके साबुन आपनकी देह वा शरीरमे भइ गन्दगी, तेल, पसिना और सारा ब्याक्टेरियाके सफा करत हए । साबुन पानीसँग मिलके शरीरकी गन्दगी हटात हए । जहेमारे हम सफा और स्वस्थ रहत हएँ । तमान मेलकी जडीबुटी और रसायनिक मिलके बनो साबुनको प्रयोगसे संक्रमण और रोगको जोखिम फिर कम होतहए । साबुन तमान मेलके होतहएँ । बिनमे फरक फरक रसायनिक संरचना होतहएँ, पर जे सबए साबुनको मुख्य उद्देश्य सफाई करन होतहए । साबुन तेल और पानी दुनेसँग एकएसाथ मिल्जात हए । तबही सब गन्दगी और तेल सहजए पानीसँग बाहिर निकरजात हए । साबुन शरीरमे भओ गन्दगी इकल्लो नाएँ लत्ता कपडा, भाँडा वर्तन फिर धोन ताहिँ प्रयोग करत हएँ ।